Aesa yae pïra morao vayae aou ayemongueta oimesa viaipa oime se pï pe jaema jokua voi amoi aia amondevaera viaipa oime viaipa jokua rami va erei arekoje jaema jokuare ou ayemongueta esa kua esa jae se